كي نكون نستنى في القطار ساعه ولا ساعتين راني نهز التليفون لامي ولا لصاحبتي مقصر معاهم ونجيب معهم الوقت وأنا نستنى في القطار ولا في الحافله. وثان نروح نشري كيش حجات حلوين شيبس ولا كاش حاجه شكولاه ولا نفوت فيها الوقت ولا قادر نشد تلفوني ونشوف فيه فيلمات ولا فيديوهات.